Min kam wojere mi ɓuri haanduki e nannduki, wojere nde deytiinde, kadi to nde ummake, nde yahay, nde fijataa, to nde wi’i nde doggay, to sey to nde daɗi, raa ɓanndu mayre e laaɓi, nde aldataa hoore mayre e tuundi.